אלא קאן ענדי צדיק בغا ידיר אלריאדה ו מלקיש אלחאפז כנקול ליה בדה בשוيا בשוيا, משל דרורי ידיר מג'הוד כביר מן ללול, כננצוח ילקא אלריאדה לי קתהג'בו, בחאל אלמשי ולא אלסבחה, באש יחס בלטמע משל בלאעذاب, כנטשג'עוה יחוט אלאגדאף צ'ג'ירה ו ווקעיה, כל מרה יוסלהא יעני לראסוה תחפיז, מומקן חתי ילקא שיריק יתמראן מעאה, באש יכון ענדו דעמ ו משתארקה, אלריאדה משל ג'ר עלא אלג'סד חתי עלא אלנפס ו כנקידבלי כל חתוה צ'ג'ירה קטקרבוה מן אלנתיגה.